Fuleer eɓe mbiya ɗun lekki fulanboyan, ɗun duu illa mi suka ngendi amin. Ana woodi ton e ley ngemmbuuwa ngoota neɗɗo ana miccitoo ɗum kaa. <hesitation>